Xatanini vai a dabaxhichí ta yui keatí adere dayuñati ngu, koo koo ñadaxhichi ta xan'nri yuku ta ke koota kitijan tá, dayuñati ña davaxhichi ta keti ta nrita xakuanti xakuanti dangua kixó'o na yunri to da asi ña ha o on. ta ke nati ta dayú ñati.